Muntazam namlovchi qremlardan foydalanishni yo'lga qo'ying va issiq suv o'rniga iliq suvdan foydalaning ko'p suyuqlik iching va terini qo'pol tozalash vositalaridan saqlashga xarakat qiling.